<hesitation> mtu ankundigwago ana sifa ntana, sifa ntana nizimwekazo mtu akaishi maisha matana, manake bhabha na upendo nkye mtu anataka akupende wewe lakini ukawa na tabia mbaya <hesitation> huna upendo na watu, kwa hiyo maisha sifa ambazo zinamafanya mtu aonekane mtu mwema ni tabia njema tu ni tabia njema hata wanapenda tuongeetuongee nyumbani kwako mzee ugu saga basi vitana au uwa nawaambia wakutogatoga wafurahi pia lakini kama huna tabia ntana kusema kweli nkila mtu atakuchukia, kwa hiyo binadamu unatakiwa uwe na tabia njema ndio upendo kwa watu uwe na tabia ntana, uwe na tabia ntana? Ni upendo kwa watu, <hesitation> kwa hiyo <noise> mimi nashukuru sana kwa maisha yangu, maisha yangu hata huko mjini nkyekuwa na kumbizikumbizi na watu kabisa nigosoa ndima mjini huko mpaka nauya huku kaya mimi ni mtu wa kuitikia hewala hewala nahuya huku kaya nako ni upendo pia pia, nashukuru sana! Mweka hiki Kijiji kwa sababu kukaya kukaa wenyezi wangu wengi walinipenda mpaka uongozi nikashika uongozi munu munu mu Kijiji nashuku watu wa miaka yangu nikibinda mpaka hivi sasa bado na uongozi mkubwa wa shule bado nimo mpaka hivi leo naimani watu wa kihu wanipenda mpaka hivi leo na bado tu tongea tongea tu nimechaguemo viongozi lakini <laughs> nisokea umri sasa naona wanasa mambo tena ya kuloea loea uongozi nayasokeza kusema ukweli nipate mawazo ndo maana serikali ika weka umri bana wa kustaafu sasa mtu mwingine bado tu <noise> akigombea <noise> kupiza miaka sitini kanuni sakambiwa kumwiza ndima sasa ndo maana!! sokea hata huo uongozi mipiwa kaunifaa maana ake umri sasa umekataa nekada mawazo pia nayo <hesitation> nkewa nkivyonkivyo <laughs> kwa hiyo naona afadhali nlivyomuiza tu nami watumie uwezo wangu namiwaniongoze isokee basi tabia ntana ninayo nionavyo mimi mwenyewe hangi kama kuna mfikiria vituhu lakini mwenyewe najiona hivyo nna tabia ntana ntu, maisha niishiyo mimi hanu kijijini basi mara nyingi sana napenda kutamwiatamwia na vijana natamwiatamwia na vijana ili kuwaweka sawa na kuwarekebisha kutokana na maisha wanayokwenda nayo hivi sasa, haya maisha waitanayo hivi sasa nkyio matana obwanga vijana wengi ni wa bagi bagi hasa udokozi dokozo unu wadokoadokoa mwimi nda wantu hunu basi wakati mtuhu nikakutana nao najaribu kutamwia nao na wanielewa na wakwambia ukwelewa basi mweka wa pili siku mbili ni hivyo kila nkikutana nao kija nkuwakumbusha kija kuwakumbusha bhana nawaambia nyinyi maisha mekaayo hivi sasa wapata mtu akueleza maisha yaendavyo unakipindi chezaa hichohicho wenda upate mtu akuelekeze hiyo pia kwanza ni bahati kupata mtu akakuelekeza bwana <hesitation> achana ekaa na maisha haya gosoa hiki hiki hiki na ubinadamu ukidibhavyo lakini ekabha hukusikia wewe ni dunia kendakuduahivi basi <hesitation> umanyile saa dunia ikushinda ndo upate matatizo mwe maisha yako tena matatizo makubwa, make huna mtu sasa wa kukuelekeza ni wewe mwenyewe sasa na masaa yako ndivyougosoa ndiukutane na seikai lakini vijana tatamua nao sana huku vijijini tatamue nao sana sana wako wakumwe watitegeza wakumwe hawaeka waendelea basi binadamu newe hivyo binadamu newe hivyo, kukaidi lazima watu wawe ni wakaidi udaha kupata wose wakawa ni wema lazima wawem lazima wakaidi waumo mwaya makundi lakini tenda nao hivyohivyo lazima tawaonyaonya tenda nao hivyohivyo basi mwendaokoke aokoka nasukuru haya, abhagile na dunia yako enda imkanye